Ah, tsy izany fa ilay, ilay rahavavinao mipetraka ao ambony ao ilay hitanao ilay alikany tena hoe mivovoha tontolo andro, tontolo alina, tena hoe tsisy atoriana, tena hoe mieritreritra aho tena aleo mifindra trano fa etna leo be aho. Tena leo be aho!